Pall'o reismise hää külg om tuu, et sa saat tõisist kotsusidõst nii pall'o rohkõmb asjo teedäq. A reismise halv külg om tuu, et kuq tuud liiga pall'o tetäq, või tuu ollaq keskkunnalõ veidükese kah'olik